Itony aby a karazagna dite fantako: dite ravina kininim-potsy a, dia dite veromagnitra a, dia dite amboarina amin'ny sakarivo.